مېوې ډېر ډولونه لري، لکه مڼه، ناک، کیله، انګور، شفتالو. انځر، خُرما، خټکي، خربوزه، لیمو، نارنج. الوچه، انار، مالټه، او ستروس هم شامل دي. همدارنګه، نارنج، سنتره، کېلې، زردالو هم مشهورې مېوې دي. هره مېوه ځانګړی خوند او ګټه لري، او په موسم پورې اړه لري.